गाछक नाउ फेर त बहुत बणै एखनही हमरे घरवरी पवे सबसे बण्ही एखना यामक गाछ बणै । भिलोरक गाछ, सिसौक गाछ, बकेनिक गाछ हसे एपिलक गाछ । <hesitation> एवारक गाछ, हसे एमलाक गाछ भेलइ । हसे उ कथकहसाइ अ सिमरक फेरी जहव तहवा फेरी लतछत सिमरक गाछ फेरी बणै । निमिक गाछ फेरी बडहत बडहत बणै एखना भेल । हसे यागा ओरि घरवरी हसे उहे अशोकक गाछ फेरी हमरा रोपले हसहु । हसे नारीवलक गाछ हसइ । हसे नारीवलक गाछ हसे ओथिया <hesitation> कथकहसाइ एपिलक कथकहसाइ फेरी हसइ । बणहरक गाछ हसे कथकहसाइ अ <hesitation> हसे एपिल फेरी भेलइ ।